Masi este masi chon tap chi goneze gokelan choti chchi tiempo latan ancho dila bolt masroranga simalze to chi chinanchi okcholi lan bols tebokcholi lasireka yaligula siraken viern, taloncho tubieneyaj na fiechichon yo xkwesan, zilate xkwesan nasen sina gasen techichan signa tengaken siern gueciyeg tobisheguy partalancho este kigredinen nasa chon talabolchon la chodin to lan lotkosin talanchoski part, chigaktesin chi este akomo sie tap chibo niwantsi per per gaken tad parquin gakən gaken kon toniya ana fier lewbe gaken fier to part gakguina este chon tulan o este chichonlak'.